Jwa'n ba nlizyn ze ntoyopa' re jwa'na, re nit nala' o jwa'nba nlii kompay men xa ndiox kuamen re bolis, gelatina', na nlii kompaymen nchoxa' re cho- komid men ocho re ngud xlyeba' naze na nchozayde ze bro nxeka'.